Maisha nakwa mecha kwahenyi, nighire afya njicha ena mwiri wakwa na maisha yakwa mecha niirime nimtumikia Mrungu. Na maisha yakwa mecha niirime ihira shughuli takwa ta kibiashara hata shughuli takilimo fukenyi necha nirime ipata pesa mechairime injiongoza ena maisha vakwa. Pamoja na familia yakwa vana vyakwa na vachukuu vakwa.